تظاهر بأنك طاهٍ ملتحق بمسابقة طهي. ما الطبق الذي ستقدمه؟ ولماذا تعتقد أنه سيفوز؟ أنا بطبخ طبق مبتكر يجمع بين الأصالة والحداثة: منسف لحم على الطريقة التقليدية، مع لمسة عصرية من صلصة الزعفران والكريمة المنسف معروف بعمقه ونكهته ، لكن بس أضيف الصلصة العصرية، بصنع توازن بين الطابع الكلاسيكي والتجديد أعتقد إنه بيفوز لأن الطعم بيكون مميز جدًا، يقدم تجربة جديدة للحكام، ويبين إني أحترم التراث بس عندي رؤية إبداعية